Ah pues guꞌn ngë nak este ngë xna dën, nlë xna dën xdzaꞌl ldoꞌma siama diꞌt ngal nap zobma nup nap axta ziꞌd ti aire fresco loma.